شوف اول شي قعدة الصبح فيها بركة البركة هاي اهم شي تصلي الفير تقعد من النوم صحتك زينة الهرمونات زينة هاي زين حق الصحة وحق الجانب الديني بعد فلازم تعود روحك انك تقعد الصبح مب تقعد متأخر واليوم يروح عليك وما تسوي شي